oyiro oma dɛ mu vɛwa yi mi o lu a o yi miniyan a han wese aba nucoza jira le han o we pun a ɓoɓo han oyi ɓoɓo'a han to han ma sɛ wese a we o ɲu han se yirawe a han vanle nɛ mi han wa a han we benɛ nucoza jira we lena tuma bɛ o ɲa mu le